Aloa inte into phon gh'é un motorin ch'o fa ch'o sciuscia äia, quest'äia a vëgne mandâ inte unna rexistensa elettrica ch'a l'é un fî che quando o l'é traversou da unna corrente elettrica o s'ascada, o vëgne rovente, o vëgne cädiscimo. Coscì l'äia ch'a l'intra inte questa ræ dimmoghe fæta da-a rexistensa, a s'ascada, a vëgne cada, a sciòrte con fòrsa da-a bocchetta do phon e ti ti ti â gii contra i cavelli e ti te î sciughi.